Va'a jaku ja ka'a meenni arrepentimiento ja porque kuja niixeedendo io maá jaaxe'edendo ndiaá kuundiuu tee ko in diuu te arrepentindo porque arrepentido quiere dios ka'a in ja ka'a tee va'a ja kuundo ju ndunka ka'ando ka'ando te vaaxi ingaka ja tee ka arrependindo jandiaá jiaa ka'ando nini yaandioo tiuku.